Man lekk yi ma bugg a lekka waaw lekk yii laa bugg a lekka banaana apple <noise> comme ay lekk yu sew yi daal ay ñoom nen lekka yu sew yi laa bugg a lekka waaye dafa seer trop. Lekka yooyu kay masha allah dafa seer ay ñoom coco yooyu yëpp dafa seer <noise> waaw.